Aja vaera eh oyapo vaera seve entrevista jokua empresa aiketa aparaiki ai va jaeko araja se tupapire jare ayemboe kavita ko mbae regua ko se sekirei, jare mbae regua ko se aesauka ai se tupapire jare mbae regua ko mbaraiki aiporu ai seyeipeva, jokua ko aikua kavita sepeuere vaera semiari kavi